Kere we re jono who na wo omamo uzuazo re no te ho no owho na yere emamo uzuazu <hesitation> were de eta eta eme ra omamo uruemu ra eware eware ezi no who bi like awho no ekele owhe emamo eyoro no we yoro okere owho no whe wo odhese no whe who oma mo uzuazu whe re tho uji eware kpe ahwo ho whe re bru ega uana were jo uwo oro ra la eware na ezi were lu epano were ro nya haro ra abo te oware yoma ha were lu eware ezi ovo ku gbe ahwo ore lelia awho dhese owhe no whe uma mo owho ora amo uzuazu eavao ko kpobi wo te wu evao akpo na are dhese owhe o whe gwolo lu eware io ike lakele ahou a ti fi obo ho ke owhe are ti fi oho fi ho ko owe owho nana owo oma mo utu emu owho na ore lu ema mo ewa re ke awho Bi di the ro ke awho wo ho awho jo no ate uma te bi lu ena are ro eware roze are ghale eoke ahwo arie ebebe no oro ahwo oma arie edada no ero ahwo oma so owho tio ye na obi yere oma mo uzuazu we no we rie ni no owho no okele owhe ne obi wino whe te kpa ye whe bi yere omamo uzuazo whe bi kpo oko obo ra whe bi dho bo te oware goma na whe bi yere ema mo uzuazu we bi ra abo te ugbete he we be fa eda ha we be duo eya ahwo ho we be luo uluemu ya ha we rie epano aro ta eme ko owho no eme na je were owho we lu owho eva dhaha kere owho na ta no me thu wu noho we te eme ro ko owho we re ta ro ke owho na a vo ereghe aro ewoma avo aghale aro dhese owhe no owho nana o biye emamo uzuazu no eva oria eki ra wo ro bo te ugbete ete ne sho bo fi ikpele eware he webi luo gwoho gwoho we be yeri omamo uzuazo eva eria emo ra evao re ko whe oni we rie no were ro ero ro te omo ra whe ose we re ro ero ro te omo ra were wunie were jo kugbe we dhese emamo edhere iso ke wo bi yo oma mo uzuazu go ema mo uzuazu owe